Zamokda tishli mexanizm mavjud bo'lib, kalitni o'girganingizda u ichkaridagi tishlarni harakatga keltiradi. To'g'ri kalit zamokni ochadi yoki qulflaydi, noto'g'ri kalit esa tishlarni harakatga keltira olmaydi.